<hesitation> Për pulidé la fnesta pulidu ël veder cun ël detersìu për i veder e o carta dë giurnal o ün stras e pöi apres pulidu tüt ël telaio e pöi suta pasu l'aspirapuver cun ël tübu për cöi tüt lon ch'al e tumbà